So waliisi walla duu so tawii ɗun sakki, fuu tan a udditan ɗun. So kaddule njogiɗaa, a tawan a sowii ɗe, ngaɗaa hen gootal gootal.. So kaake goɗɗe duu, ɗun kaa non nii ngaɗirtaa hen faa heewa, uddaa ceen oo.